<noise> Machine fanasan-dasety ndraika, kara kara ny machine fanasan-damba teo my fa ty ndraika zany ah alahatra anao sy longany lasety, de efa misy fitoerany koà hoe akato ah ilay rano-savony no mipetraka ,de le machine igny ah pihinao boutton-agny ah de izy manao asany akeo ah, de pihinao koa izy ah de efa lasety efa efa madio zany raisinao akeo fa justa hoe mamafa ananjy foagna anao raha ohatra ka hoe handamina ananjy amin'ny fitoeragny.